Itony aby agnarana tanagna bitaka fantako agny aminay agny a: Andovosira, dia Antanambao a, dia Abazarikely a, dia Abazaribe a, dia Anosinakoho a, dia Ambatolampo a, dia Afangato.